انا لو كنت بطل خارق كنت حتمنى ان القوة اللي حتكون عندي انو انا اتحكم في الهواء في اي حاجة بحركها بالهواء ساي ن بعيد يلا اذا في فضائيين جاييني يهجموا علي كوكب ارض ده حقوم اعمل شنو ح اجمعهم اول حاجة في حتة واحدة اول حاجة ح انقذ الناس حفضي الحتة من الناس اي حتة ممكن يكون فيها ناس في خطر حفضيهم بي قوتي الخارقة دي بعدين حاكون بقدر اطير طبعا حطير حمشي و ح الم ليك الفضائيين ديل زي الترتيب وحأ ادفع عن العالم بقدرتي الخارقة ح أطيرهم في السماء الأحمر أو أهاجم مراكبهم الفضائية اخليها تفقد التوازن وكده